औज़ारों के कुछ उदाहरण हथौड़ा, पेचकस, लकड़ी का हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, रिंच, आरी, चेनी, चिमटा। औज़ार हर इंसान के जीवन के आसान बनिले में मददगार होना और बिना औज़ार के जिंदगी कठिन हो सकेला।